Ty fomba fiomanako lafa zaho hiatriky dinidiniky filà asa. Zaho aloha manao malio aho, bakeo amizay aho manisy akanjo mifanaraky amy ze raha zay, akanjo mihaja zany, bakeo amizay le atako avao zany ty ahaizako mombamomba asa iny, da bakeo amizay zaho ataoko ze fomba hahaizako mombamomba toera hiasa iny zany. Mila haiko zany iny la mila haiko koa ny mahakasiky gn'asa iny. Da zay i la moramora hoahy avao zany ny mamaly ny fanotania gn'olo hanotany anakahy.